أعتقد أن الشخص العادي بمدينتنا <hesitation> يعني <hesitation> ينفق تقريبا ثلاثين الى خمسين ريال عماني على الطعام بالأسبوع، يعني بالشهر بيكون حوالي مائة وعشرين الى مائتين ريال، طبعا يعتمد على نوع الأكل والعادات الغذائية وبعظ الناس يفضلون الأكل في المطاعم والبعض يطبخ بالبيت وهذا يؤثر على المصاريف لكن بالعموم هالأرقام تعطيه فكرة عن المصاريف الغذائية.